अपना घराने अश्को भी कमरों रेवे जीमे आप कड़ी नि गया। उमे समान रेवे जिसे घर का नट जावे भाई धामों करेगा समान वामन पटक देगो। डरा भी हे क्योंकि आपन ये याद नि रेवे आपन बालक रेवा जिसे। फेर आपन बड़ा हो जावा अपना घर का आपने दूसरा घराने ले जावे। समझदार हो जावा। <noise> तो ऊ कमरा में जावा, फैली तो भई बालक छा फैली जाने छा नि। फेर आपन जावा नि उमे जे आपने नव नावों नावों लागे आपन में कड़ी। देखियो ई नि एक दम नयो नयो लागे।